Signuri e signuri, amici e parenti bonasira a tutti e binvinuti nta sta granni festa dunni ballamu, cantamu e poi puru manciamu. Comu si dici si nutri l'anima e lu stu stòmmacu. Pigghiati pusizioni a centru di la pista cho ora sbampamu la musica e cuminciamu sta granni festa, la festa di l'amuri e di l'amicizia.